لا ما لها علاقه بالفن ولا لها علاقه بهاي الشغلات هيه وقت تسليه وقت تبديل جو لان حياتنا ما كله عمل اكيد نبدل جونا نتسلى شويه ب العاب الفيديو بالشي يعني الحياة هم مطلوبي لازم شويه نستمتع نتونس احنا ما كله عمل عمل ما يصيغ هالشي ما يجوز